Toh kulinkurani nbura san sunati nburu kwa kamir wala nɗir dal timatir saima ta vu'u rashin, saimah ta vu'u tadikah tirwa, wala ndir ɗal tabwa, mah tabwa nati ɗapal ta ɗah hiɗa tin ɗi mati nah bilin tin ɗi punkra ata ƙar, tin ɗah dulumtalah ndah mah bzinkayar tin gu thlentini mah neli karafalaga mah tak sintalage tabwa natiga ɗimi yori shan shan adi tra nmatukumaga pal wa nmatukumaga suɗiwa nbilani sai gu pumta. Njir nburu na kwa dal su wala nɗah lungu, wala nɗanadi lunguwa, virƙu kur kawai tin de pala kari ƙu fulti ɗadadi lungu kah lah kana kara mas kariwa tin dah pala abir kari ƙu furthli. Tin ndaƙu jakuukar kwaba, vir na kura kwa duya kuli yumi ndakwa jakankar chu sunati nɗah simari. Toh kulin kura ngani mah nɗah tah thlivir hyel kata thhur vi pipinni apah wata mai albaraka ngani tu nhura lukwagani, yakamata nɗi bara handiwa, raka ngani amah ta mah hyel vulaga albarka, tsik tiramta hanni tausayi ka hyel vuwa akwa kuta kuwani ndah kata tausayi talakah njirburu nati ata sama. Nɗi pala abir gonati gonati amah waha nbur nimah nbur nah talakau mah nburaɗi ka halwa, mah bur ƙu namti shan ya ubangiji a namtala nburu suni kata nzilah nburu suni kata nzi kal- kal. Amah mandi latir gari tin ndipala gonati, tin ndipala gonati. To wala talakan mah suna talawa harani mah an zalincim kah kah nbur namta. Nji nata karanburni tsuwa ka hyel vuwa akwa tufade tsuwa kada thlivir hyel na alaktidah, kamir sai ti nmji saptisi ati da charɓala dah. Amah madakurti ka singani ka magi ka taliya pal pal ka pukti talaka yar ƙakari mah dag kurti ka trah. Toh sai daga karɗa guga madadah guga njirdah mah ndana ta hara adaci ta wul njir dah, ndilakan mah wala njir ma tidita wulawa. Gana charɓla ni tsuwa ati girllude antigir mmutide akwa vinati gir nmuntida a abujani, toh dak lutika furika firi sai ma sakati ɗah jak bare. Siyasa ati maɗak bara si madak si ngani tsuwa ka kuba tidak mamati taliya agani ƙa ɗuditigiri ƙuka ɗak tara ti girƙu nzita pehi ka charɓalaɗan tsuwa tajak nsidi butigira kwa ƙurawa. Toh yakamata kaburu thlivir hyel na na alutinburu kaɗi nala sauki alah talaka. Talaka vira kura ka pahi tiri, taɗi wutu suka ka hamiyawa. Ta wutu nda sal nati gu sini naha ashina girƙu ƙuba tin tah guthlaf amiya mi. Ga wutu ndi mmulah mi gir nati ga sinin shaud, migi ƙuɓa vir pal vir suɗa. Madan ƙyar ngani mididi ngam kulin ti da ƙwa pusi akwa hara suyarina kara kara ni, mah kutaɗa ata nthlah ti ɗaka sur hara dara huldi mawi. Ama ngani nban kayar ti vir ƙukuri taɗi wutu sulakah ka hamya akwa miyawa. Amah tak lubulah mah tak wutu sur nji tin tah ƙutari. Toh kulini wala ga nbwi tin apah kandi si, kaɗi ƙublar kha kaɗi hula alaga. Kulini mapah lowcost augani suvati hulah kadari lah yaru kulini sai hyel ɗugu nhasidah. Toh mah girƙu pipi a viri ati kuragun mah ga sindiwa amiya daka ɗabara dah. Toh shankha sungaini rashin sur hara mah ɗah wutur sur hara suyar ngani a ƙumtasi amah sur hara adi mai simsimri mai. Toh tin madan kyar tin ngada dah magu wutida ɗah abuu tausai. Ndah nati taka maɗani ko nmakar, ka nmulah pal kilini ta sur tausayi, kamiya ta sur tausayiwani. Vira kura laga gadika suwa. Gra kukwa miya kasulu ngani kulini panauni dubu pal kah aru makar, garah matari, grapal ga matalah gir thlivah ka girah nɗankarari, thlivan tsuwa babanbula sai guk aru ntifu. Mah kina uwallallah magu mati a aru pal magu nmuwar amji datiwa. Toh ka hyel arti ashira nburu, ka hyel ɗunha alan nbun kula da arziki, pɓata kah arziki katran ta shukeke.